Do lloje t’erëzave jon, kanella, turmeriku, biberi, krypa, xhinxheri, shafroni <hesitation> hudra, gjethe dafine, fara t’sheges, kuriandër, biber i blum, tamarind, fara t’lulekuqes.